Tena milay ho'aho iny filma iny! Ilay sady ilay izy rehefa mahita an'ilay "bande-annonce" ianao tena tsy eritreretinao mihitsiny ny tena zavatra mitranga ao anatiny. Ialahy mieritreritra hoe ilay ilay bandy no no mpamono olona dia ilay sipa no no hoe voavono fa nefa au final tena tena ilay sipa kay no mpamono olona tao anatiny. Tena milay iny filma iny ka!